Hali miringo ibiri ey'eritsumbiramo omukyeri, wangananza iwatsumba omukyeri omuthe amaghutha, kwehi iwanza iwakalhangawu, omukyeri owathe mwa maghutha bakatsumba w'abathya; wukahira amaghetse w'okwa liko, wukathatsuka erithwana esigiri, yikabya y'abirihamba, iwahira kw'amaghetse okwa nyungu, akabya abiri bera, iwathekamo omukyeri, betu omukyeri wukathatsuka erisombolhawu eriha mw'ebiringa bithi n'amabwe, wukabya wabirihira w'omo, iwaberyawu, iwalinda inahya, oyo w'omukyeri owathe mwa maghutha, omukyeri owawukakalhanga wukatsuka erihira-. Amaghutha w'okwa nyungu, iwahirawu okwa sigiri, akabya abirihya iwathekamu ebitunguru, ebitunguru iwabikalhanga ndeke, ibyathunga e colour, bikabya byabi byabirithunga e colour, iwasaranga n'ebinyanya iwabihi iwabihira omwa bitunguru omune amaghutha, n'abyu iwabikalhanga ibyahya ndeke, neryo iwapima amaghetse erilhusirirya okwa mukyeri owawukanza eritsumba, thuthabugha thuthi amabya inikikopo kighuma eky'omukyeri, wukipima ebiringa bikopo bibiri eby'amaghetse iwabihira omwa binyanya n'omwa bitunguru ebyabirihya, wukabya wabirihira w'omo, iwalinda inabera, akabya inabiribera n'eryo iwahira mw'omukyeri owawulwe iwabirisombolha iwabirihamu amabwe n'ebithi.